Depende xina cad tchi, val ndaá catxii di run ra xini guand, val ngaldyu, zirú runny guand, de xhon xhi a gai xhi run ra xini guand.